गुलाबी रंगके सोचके मोके कोमलता, प्रेम और गुनगुनोसो लागत हए । जा रंगके गजब माया, दया और स्नेहासंग जोडत हएँ । गुलाबी रंग मिठास और खुशीकि भावना लात हए और मए सोचत हओँ, जाके देखतपेति मनमे सान्त्वना और खुशिकि अनुभुति मिलत हए । जा रंग उत्साह और सकारात्मकता फिर देत हए ।